Kotkidõl ommaq väega teräväq nii küüdse ku ka nokk. Ja näidega om täl hää püüdäq saaki Tä om siski kiskja ja süü lihha.